rice cooker ni do vallita ha defugo nyamdu digginko nyamdu vu'inko nyamdu mai ha mo nyamata boh do wulna nyamadu mai fuu, do jogha guldhum boh to'a wawata nyamugo nyamdu mai to fewi amma to'a wati ha der cooker mai do wulna nyamdu mai sai a nyama nyamdu mai bana jotta beh defi